باهي بالنسبة ليلي معنتها نجم نقول اني نجم نحبس النفس متاعي تحت الماء خلينا نقولو مدة اه بين خمسة وربعين ثانية ودقيقة. اه على حسب بعض القدرة متاعي معنتها عالتحكم فالتنفس والراحة يعني وعلى حسب انا انهرتو في فورمة والا وبالطبيعة التدريب ينجم يزيد الوقت.